Tosta mado dum en naftirta on minwata ɓredi heɓa wulna ɓredi mai heɓa ɓredi mai wurta doyori ɓo do yoori heɓa ɓredi mai vurta doyori ɓodo wuli alaran ɓana fuddi hukkugo hukkugo nonnon.